هلا ولله أيش لونك أنا محمد شوفتك واجف هناك جولت خلينى أتعرف عليك شون رئيك بالحفلة أنت من أهل ألديرة ولا زاير دايم أحاول اتعرف علي ألناس ألجديدين وأشوف شون أهتمامتهم شون ألاشياء ألتى تصنع فيها أو شو شغلك يمكن نلتجا بينا شئ مشترك